پیچ کش اوږد شکل لري چې عموماً د درو څلورو اینچونو څخه نیولې بیا تر نهو لسو اینچونو پوري اوږدوالي لري. پیچ کش عموماً د یوې قوي پلیز څخه جوړ وي. ځیني پیچ کشان دوه روخه لري او ځیني درې. کله چې یې روخ د پیچ سره ورته وي نو بیا پکښي فیټ راځي او بیا یې وروسته راسته یا چپه پیچلای سو تر څو پیچ خلاص سي.